Yɛka sɛ blender a, blender yɛ adeɛ a Yɛde yam nneɛma. <hesitation> Nnɛ dodoɔ no aa de blender ne di dwuma. Blender aaba aabɛgye apotɔyewa ne ta adwuma aayɛ. <hesitation> Kane no nka yɛtwi biibi a, yɛde apotɔyewa ne ta, wode wo mako ne wo gyeene ne wo kakaduro, nneɛma gu mu a na waayam, nso nnɛ deɛ blender nti, bɛde blender na ɛyam. Nti blender adeɛ titire paa blender yɛ aa ne sɛ bɛde yam nneɛma <hesitation> bi te sɛ wopɛsɛ woyɛ abɔmu bi a wotwitwa wo gyeene, wo mako nom ne waakakaduro ne wo nneɛma gum a, na wode aayam. <hesitation> Bɛtumi nso san de blender twitwa Nkruma, bi te sɛ wopɛsɛ wo yɛ nkruma nkwane a, <hesitation> wode blender ne, wohohoro nkruma he ho a, wode gu blender he mu a, wotwa ne ti no a, na wode aato blender he mu na wode nsuo kakra gu ho a, wo sɔ no ketekete bi a, wobɛhu sɛ aabubu nkruma no mu kamakama na wode ɛɛyɛ wo nkruma nkwane a na aayɛ kama kama. Nti blender deɛ, adeɛ paa a bɛde blender yɛ aa ne sɛ bɛde blender yam nneɛma. Bɛde yam mako, gyeene, ntoosi, nyaadoa a baabia <hesitation> ɛne saa nneɛma nneɛma he, bɛde blender na ɛyam.